Hannde hannde kaa ko yaretee fuu, min kaa cobbal ɓuranikan. <hesitation> cobbal no moƴƴinirtee dee. <hesitation> a jiiɓan condi, maaro ndi njiiɗaa ndii faa nangondira, ngaɗaa e ndiyan ngulɗan faa ɗun mennda. Tiloo kaseŋ itta, ngaɗaa e wowru, unaa faa nangondira. Tiloɗaa kaseŋ ngattaa hen ndiyan, ngaɗaa hen juuɗe maa. Hinno, aɗe jiiɓa, aɗe jiiɓa. Ngaɗaa hen lanɗan e dandi. <hesitation> nii cobbal kaa moƴƴinirtee.